Mo ra ko use ni dibo si so hill ri a gba te se aso 2004 ere we ee se ere tie esan mo gba kpa kuri aja mi mogha gba to igonghan mala te ri mo fe ko i de mi gba maa so mo gba ko usewe ni uwe we di ene ye use we ese urun tie biri ujivin dede biri urun gi dije biri iya dede mo la ti ma use we biri mo ma le fun ni ubara oritse mo ka da ri urun ti mo loa ka se sa are dede woi une ee si allied gidije i punishment gidije mo wi uwe gba se gbe re ino use we ke one temi ka be kani ti o se miami mi okada ku o gba da ju ubo re ubo use we isi urun tie a gill ni ko owun re se ti wa gba fi fene mo be be be ira mo so te gba ku loe si mo ka kpe uwe gba se gba re teri mo te ko use we oritse ka rele se mo ka ko use we mo ka ko gbe woli mo gba da so gba bolu gba ri ogho gba da fe uso mee ri mi ka datu re de use ni ubo mire woli mo gba da ko gba woli gbari ogho gba da fe uso mee ri mo ka datu ra fe use ni ubo miren de mi ka da se gbe ireye